اول حاجة هنحط الطفل على سطح مستوي وناعم وهنحتاج حفاضة نضيفة <hesitation> وقطعة قماش عشان نمسح فضلات الطفل ومناديل مبلله عشان ننضف المنطقة الحساسة وننشفها بقماشة نضيفة وبعد كده هنحتاج كريم للمنطقة الحساسة عشان ندهنه لترطيب المنطقة.